Jaan de ñemewuma ko, gaynde ñemewuma ko, segg ñemewuma ko segg. Jaan mun nga dem ba dëgg ko doo ko yëg <noise> parce que moom si suuf lay dox <noise> te jaan bu ñuul bu mag bi moo gën a bon ak bu gàtt bu nga xam ne dafay naaw, ak boo jaan boo xam ne bu am ñeenti tànk mel ni kakataar mel ni <hesitation> ka- waaw kakataar noonu lay mel geen geen bi day jam day màtt, boobu moom bu mu la màtt foofu ngay dee walla moom mu xaru dee <noise> mu màtt boppam mu dee, boobu ñeenti tànk la am dafa am geen dafay naaw. <noise> Jaan de ñemewuma ko. <noise> bon gaynde dafa <noise> am doole te moom du jàddal kenn yoon, xanaa ngay jàdd <noise> waaye du jàdd parce que gis naa ko si documentaire moom du moytu dara xanaa nga moytu ko. Segg saay-saay la day yéeg si kaw garab lu romb mu fàdd ko, moom day bettaate te lu la bett mën la <noise> jaan ak segg ak gaynde. <noise>